Manognona firenena maromaro araky ze tratsinao na ze fantatsinao. Ah, Madagasikara, voalohany, Frantsa, Angletera, Etazonia, ah espagny, chili, argentiny, venezuela, allemagny, pologny, pays-bas, brezily, ah hongrie, botswana, sodafrika, ethiopie, kenya.